ʻOi aku ka hele kino e nana i ka pōpeku ma muli o ka noho ana ma ka hale e nānā ma ke kiwi i na hele ʻoe kino e nana i ka pōpeku hele ʻoe me ka ʻohana e leʻaleʻa ana e pīhoihoi wale ana na kanaka a pau ke hele ʻoukou a nana i ka pōpeku kino a ke heleʻ oe hiki iaʻoe ke ʻinu ka lama, launa me na hoa a kamaʻilio.